Satria moa izany aho tsy dia mbola tena hoe ni-voyage be nandeha tany Aostralia dia ohatran'ny tsy haiko mihintsy, tsy haiko hoe inona ny kolotsaina hoe <silence> kolotsaina Aostraliana izany